حاليا نعرف نحكي بالعربية اللي هي لغتى الأم، لغتنا الثانية في تونس، هي الفرنسية، نعرف نحكي بها، والانجليه قرينها بالطبيعة، خاطر هي اللغة الأولى توا في العالم، نعرف نحكي بهم ثلاثة، أما ما نفضلش إني نحكي بهم إلا إذا كان اضطريت معناتها كتبت حاجة بالفرنسية، طبيعة نحكي بالفرنسي <hesitation> كنبدأ نتعامل مع ناس ما فهموش العربي ولا الفرنسية، طبيعي نستعملو الأنجليه، أما كانش أنا نفضل إني نحكي بالعربية. أك هو